Amiko manokany zao gny fizarana <hesitation> gny mahasamihafa ny kiraro: ohatsy hoe gny semeliny, ny semeliny misy plat a, misy talon; de gny hidiny koa misy ny tonga de mitsofoky de misy le misy tadiny mandeha afara regny.